حنا ما طلعنا المريخ ولا طلعنا الفضاء، حنا على كوكب الأرض. وما في أحد يبني مستعمرات على المريخ. والله، لكن ما ندري، حنا إن شاء الله في المستقبل، إن تطور العلم والتكنولوجيا، وصار عندنا قدر إنا نطلع المريخ ونجلس فيها. أبي نفكر الحين، ماني بناخذ ما ندري، من بيعيش للي باكر ومن بيموت وهكذا. كل هاي أمور الغيب ما يعلمها إلا الله.